Vabbè eh, vabbè eh pò m' piacess, turnà giocà a pallone, solo che <hesitation> t' dico 'a verità, mo so fatto troppo viecchio e nun c' 'a faccio chiù. Però mi piacerebbe, mi piacerebbe turnà a jucà a pallon. <hesitation> Eh nel tempo libero ancora mi piacerebbe andare in discoteca e conoscere a tanti belli guaglione.